<hesitation> මං හිතන්නේ <hesitation> මගෙ නිවසෙ නම් <hesitation> විදුළි බුබුළු <hesitation> 22ක් <hesitation> 24ක් <hesitation> වගේ තියෙනවා කියල මං හිතනවා. <hesitation> ඒව වෙනස් කරේ කවදද කිව්වොත් <hesitation> ඇත්තටම දැන් <hesitation> අවුරු <hesitation> දු <hesitation> අවුරුද්දක් <hesitation> එක හමාරක් <hesitation> වගේ <hesitation> වෙනකම්ම වෙනස් කරලා නැහැ ඒවා. <hesitation> සාමාන්‍යයෙන් අර <hesitation> හොඳින් දීර්ඝකාලීනව පවතින්න පුළුවන් විදුළි බුබුළු ගත්තොත් එහෙම <hesitation> ගොඩක් විට අපිට නිතර මාරු කරන්න වෙන්නේ නැති නිසා. ඒත් ඊයේ දවසෙදි ඇත්තටම <hesitation> අපිට <hesitation> විදුළිය විසන්ධි වීමක් වුණා <hesitation> ඉතාමත් හදිසියේ සිද්ද වුණ දෙයක්. ඒක නිසා <hesitation> එක කාමරයක විදුළි බුබුල <hesitation> එහෙම්මම මේ <hesitation> විනාශ වෙලා ගියා <hesitation> වැඩ කරන්නෙ <laughs> නැතුව ගියා. ඉතින් ඒක නිසා නම් <hesitation> මේ සතියෙ ඉක්මනට එකක් මාරු කරන්ඩ වෙනවා. එහෙම වුණොත් නම් මට කියන්න වෙන්නේ <hesitation> අවසන් වරට වෙනස් කළේ කවදද කියනවට වඩා <hesitation> කරන්න වෙන්නේ මේ සතියේ කියල තමයි කියන්නේ. <noise>